Nganndiranmi ñeeñal juutngo feewi, so tawi huunde nde yooɗi. Kadi ina waawi waɗde ko foti waɗde ko, ko ɗum feewnira ko.